Eñóo ro ii jmóo dsa my kuy tii xen dsa i xöó my ku tii taä, my ku tii taä jö e ää e re kiera kiä’ re fáá’ra jó e kiä’ la ku ta ekié’ náá’ kö mó, Kö mó llóo kö mole, e nɇɇ ejö e éé’ dsa kiä’ my ku tii taä o kiä’ ko my jñóo re xöo kö’ la ka juy jmá e re kiera e re lɇ la’ nɇɇ x aba my kutii e jmóo dsa e llöo kö jö e tóo’ tá’ jmýy’ my jmý’, e tóo’ tá’ jmýy’ my üü my ku tii jö e eé´’dsa e re lɇ la nɇ ta e kiee’ náá’ kiä’ ka pii’ my jlíi fá’ la ky my ku tii kö’ jmóo tá’ enɇɇ e re lɇ e tóo’ ta’ lajy sardina e táá’ tá’ tóó’ kö’ o táá’ tá’ ‘mo loo kö’ e jö e rel ɇ e éé’ dsa my ku tii juyy kieerá’. <noise>